ما بين الرسم والموسيقى باش نختار الرسم، أنا توا ما نعرفش نرسم بصراحه، يعني الوقت اللي نرسم <hesitation> مثلا علوش يبان فيل، أما ما نحبش الموسيقى ونحس أن الموسيقى يعني الواحد يفد منها تكسرلو راسو أما الرسم قد ما تفرج عليه عادي تتعجبك وديما حتى على مر العصور وديما الموسيقى فن الرسم يبقى ديما عندو قيمتو.